اعتقد ان احنا مهما اتقدمنا فالتكنولوجيا عمر الالات ما هتوصل انها تكون زى الانسان بظبط من ناحية المشاعر لان الانسان بيكون عنده مشاعر عميقه جدا صعب اوى ان اله توصفها الانسان ممكن يكون عنده مشاعر و يخفيها و يتظاهر ب ان هو مبسوط وجميل و هو من جواه عنده مشاعر حزن جدا دا صعب على اله انها تقدر تعمله <noise>